Fomban-drô Pôlônina àby iô ndraiky, irô zen̈y kaiky andra ny nôel iny, misy raha ankalazan-drô miaraka amin’ny la famia. Avô miaraka mihin̈a, ten̈a ny mihin̈a be. Fety maresaka fekiny amy ze. Avô amy zay tsinjaka, misy tsinjaka mampalaza irô. Avô fandokisan-drô pôlôneizy àby iô koa ze.